Lu tempu nta lu Canada cancia daveru assai di postu a postu. Nta lu Nord li nverni sunnu longhi e friddusi. Nta lu Sud, comu nta l’Ontariu, li stagiuni sunnu menu friddi. La stati pò essiri cauda e umida, mentri l’autunnu rijala paisaggi maravigghiusi. Lu tempu nta lu Canada pò canciari rapidamenti.